fíkniefnin sem tveir menn reyndu að smygla til landsins með Norrænu fyrir hálfum mánuði duga í mörg hundruð þúsund

þeir földu nær fjörutíu kíló af amfetamíni og fimm kíló af kókaíni í fólksbíl umræðan um þriðja orkupakkann líkist lögfræðilegri vísindaskáldsögu að mati héraðsdómara annar dómari segir það geta gert ríkið skaðabótaskylt að hafna sæstreng ekki er reiknað með því að hægt verði að greiða allar forgangskröfur í þrotabú WOW um fimm milljarða króna búið er að selja stóran hluta eigna búsins fyrir þrjú hundruð milljónir réttarhöld eru hafin í El Salvador yfir ungri konu sem sökuð er um þungunarrof hennar bíður áratuga fangelsisvist verði hún sakfelld því þungunarrof er ólöglegt í landinu konan varð þunguð eftir nauðgun nær sextíu

verslanir og veitingastaðir hafa verið opnaðir í miðborg Reykjavíkur síðasta eina og hálfa árið eigandi Ostabúðarinnar segir rekstrarumhverfið ómögulegt

gott kvöld mennirnir sem voru handteknir við komuna til Seyðisfjarðar með Norrænu fyrir hálfum mánuði voru í dag úrskurðaðir í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhald ríflega fjörutíu og þrjú kíló af sterkum fíkniefnum þrjátíu og átta af amfetamíni og um fimm af kókaíni voru falin í fólksbíl sem mennirnir komu með frá Þýskalandi sem lögreglan hefur fengist við hér á landi verðmæti efnanna

mörg hundruð þúsund

þeir gáfu ekki trúverðugar skýringar á erindi sínu hingað við yfirheyrslu hjá lögreglu en samkvæmt heimildum fréttastofu hefur annar þeirra áður komið til Íslands sú heimsókn er meðal þess sem lögreglan er nú að rannsaka en ekki fæst uppgefið hvort einhverjir aðrir eru grunaðir um hlutdeild í mennta og menningarmálaráðherra vill taka RÚV af auglýsingamarkaði til þess

að jafna stöðu fjölmiðla veik staða einkarekinna fjölmiðla sé mikið áhyggjuefni

við þurfum líka svolítið að horfast í augu við þann við þann raunveruleika sem blasir við okkur og

fjölmiðlafrumvarpinu og svo skoðum við landslagið mun betur fjölmiðlafrumvarpið mætti andstöðu innan Sjálfstæðisflokksins þar sem ekki væri tekið á stöðu RÚV á auglýsingamarkaði var þá klausu um RÚV bætt inn í greinargerðina með frumvarpinu þar segir að

RÚV fyrir áramót þá hvort draga skuli úr umsvifum þess á auglýsingamarkaði eða fjármögnun

heldur þú að þessi leið sé leiðin til að koma frumvarpinu í gegnum þingið nú erum við að leggja öll spilin á borðið og ég tel að það sé mjög mikilvægt að við eigum þessa

kjörnir fulltrúar hvernig sjáum við hver er framtíðarsýnin varðandi íslenska fjölmiðla og þarna er ég að leggja öll spilin á borðið og ég vonast til þess að við náum einvherjum árangri í þessu máli og það er afar brýnt upp á framtíð fjölmiðlunar í þessu landi Lilja segir að vilji sé til þess að fjarlægja RÚV af auglýsingamarkaði

því skilyrði að fjármagn

RÚV yrði ekki skert þetta er eitthvað sem stjórnarflokkarnir þurfa að útfæra verði þessi leið valin sem ég hef talað fyrir í talsverðan tíma og mér finnst mjög brýnt að við ræðum þetta vegna þess að staða mjög margra á þessum fjölmiðlamarkaði er býsna tvísýn og íslensk menning hún bara tapar á því til harðra orðaskipta kom á fundi utanríkismálanefndar Alþingis í dag um þriðja orkupakkann héraðsdómari er alfarið á móti innleiðingunni og segir ríkið

geta orðið skaðabótaskylt hafni það sæstreng kollegi hans segir það af og frá héraðsdómarar sem eru á öndverðum meiði um orkupakkann komu á fund utanríkismálanefndar í dag þar var sæstrengur ofarlega á baugi þetta þýðir það að ríkin eigi ekki að vera þvælast fyrir þegar fjárfestar og fyrirtæki koma og segja við erum tilbúin

ekki ríkin sjálf sem eiga að leggja þennan streng heldur eiga þau ekki að

vera standa í vegi fyrir því ef við ákveðum að leggja sæstreng ég tel að það sé á forræði íslenska

um það virðast allir vera sammála sem hafa fjallað um málið að einhverri yfirvegun

arnar Þór telur að fyrirvarar stjórnvalda hafi ekkert gildi ríkið sé skaðabótaskylt neiti það fyrirtækum

þriðja orkupakkans geti haft mikil áhrif hvers vegna erum við þá að samþykkja þennan orkupakka og veikja

í hugsanlegum málum sem verður höfðað gegn okkur ef menn eru komnir á þann stað að þeir eru farnir að fullyrða að íslenska ríkið gæti verið dæmt skaðabótaskylt vegna synjunar fyrirtækja sem vill leggja sæstreng þá held

guðfræðideild háskólans nokkrum nefndarmönnum blöskraði hvernig Arnar Þór talaði um að þingmenn skorti kjark til að fara með málið aftur fyrir sameiginlegu e e s nefndina er mjög varhugavert að dómarar í sinni stöðu komi fram með svona ásakanir og veiki

opinskáan og harkalegan hátt fleiri álitsgjafar um innleiðingu þriðja orkupakkans mæta fyrir utanríkismálanefnd á mánudaginn stefnt er að því að kjósa um þriðja orkupakkann í byrjun september og við höldum okkur við orkupakkann því forsvarsmenn hagsmunasamtakanna orkunnar okkar kynntu í dag skýrslu sína um áhrif inngöngu Íslands í

einni stærstu ákvörðun sem þjóðin hafi staðið frammi fyrir á lýðveldistímanum og hugsanlega lengur þar

er vísað til fyrirhugaðrar innleiðingar þriðja orkupakkans skýrsluhöfundar segja að samkeppnishæfni atvinnuveganna

og lífskjör á Íslandi geti skaðast verulega þegar til framtíðar er litið ef þriðji orkupakkinn verður innleiddur í framhaldinu segja skýrsluhöfundar að búast megi við hækkandi raforkuverði vegna útflutnings

til útlanda í gegn um sæstreng

segir öruggt að þrotabú WOW

greiði ekki allar launakröfur fyrrverandi starfsmanna annar skiptastjórinn segir mikið af eignum WOW þegar hafa verið seldar og stefnt sé að því að búið verði að taka afstöðu til flestra krafna fyrir næsta

kröfuhafar og fulltrúar þeirra stóðu í röð til að fá að komast inn skiptastjórar fóru yfir gang mála á rúmlega

fundi kröfuskráin var lögð fram fyrir viku og nema heildarkröfur í búið hundrað þrjátíu og átta milljörðum króna forgangskröfur nema

um fimm milljörðum til forgangskrafna teljast launa orlofs stéttarfélags og lífeyrissjóðsgreiðslur flugmenn WOW sem voru í Íslenska

um hundrað og níutíu fram hefur komið að launakröfur þeirra nemi um eitt komma þrjú milljarði króna en það eru laun fyrir mars og uppsagnarfresturinn sem er minnst þrír mánuðir eru flugmenn vongóðir um það að geta fengið greiddar sínar kröfur ekki að fullu miðað við þær forsendur sem eru gefnar í dag forgangsatriði hjá þeim náttúrulega er að fá afgreiðslu frá ábyrgðarsjóði launa sem fyrst og vonandi ætti það að nú eru forgangskröfur hefur komið fram í kringum fimm milljarðar áttu von á því að það náist að greiða það allt eins og staðan er í dag

ekki með því en þá á reyndar eftir að samþykkja forgangskröfur þannig að sú vinna er í gangi þannig að við vitum ekki hvort að það verði fimm milljarðar að lokum eða hvort að fjárhæðin verði lægri búið er að samþykkja forgangskröfur upp á um tvö hundruð og þrjátíu milljónir króna mjög flókið er að fara yfir þær enda þarf að fara yfir launakröfur hvers og eins

þetta eru þúsund kröfur eða svo þannig að vinnan er gríðarlega mikil og við erum með fólk úr

þetta og auðvelda okkur vinnuna skiptastjórarnir eru líka að fara yfir kröfur frá þeim sem telja sig eiga hluti hjá búinu sem þeir vilja fá afhenta þeir stefna að því að hafa tekið afstöðu til allra krafna fyrir næsta tíunda október sala á eignum þrotabúsins gengur vel og hefur verið selt fyrir tvö hundruð og fimmtíu til þrjú hundruð milljónir króna við eigum eftir að selja hluta eigna ennþá en það er mikið farið Þórdís skiptastjórarnir hafa ekki viljað gefa mikið upp eftir fundinn nei

hvað er svona helst sem þarna kemur fram

í eigu Skúla Mogensen eru þarna einhver mál sem talin eru vera brot á lögum

bíður ungrar konu í El Salvador verði hún sakfelld fyrir þungunarrof í kjölfar nauðgunar þungunarrof er bannað með lögum í El Salvador landi þar sem ofbeldi gegn konum er útbreitt samfélagsmein Beatriz Hernández var nauðgað árið tvö þúsund og fimmtán þegar hún var sautján ára ári síðar fæddi hún andvana barn inni á

spítala vegna

hún var í kjölfarið ákærð fyrir að hafa látið framkalla fóstureyðingu og dæmd til fangelsisvistar hernández hefur alla tíð haldið fram sakleysi sínu hún hafi ekki gert neitt til að binda enda á meðgönguna og segist ekki hafa vitað af því að hún væri barnshafandi hafði afplánað hátt í þrjú ár af þrjátíu ára fangelsisdómi þegar Hæstiréttur landsins sneri dómnum nú á hins vegar að rétta yfir henni á nýjan leik

konur hafa fylkt liði við dómshúsið til að

í baráttunni þungunarrof er með öllu óheimilt í El Salvador og hörð viðurlög við því láti konur rjúfa þungun ofbeldi gegn konum er afar útbreitt í

þar er kona myrt á fimmtán klukkustunda fresti þá er talið að stúlkur á aldrinum tólf til sautján ára séu fórnarlömb um sextíu prósent allra kynferðisbrota sem framin eru í

segir það hafa verið tilgangslaust að reyna að halda áfram rekstri í jafn erfiðu rekstrarumhverfi og í miðborginni fimmtíu og níu verslanir og veitingastaðir hafa verið opnaðir þar á einu og hálfu ári mikil umræða hefur verið um rekstrarumhverfi í miðborginni eftir að Michelin stjörnu veitingastaðurinn dill ásamt fimm öðrum veitingastöðum skelltu nýlega í lás það voru systir

segir að rekstarkostnaður sérstaklega laun hafi farið upp úr öllu valdi auðvitað á fólk að hafa góð laun en við megum aldrei gleyma því að það eru ákveðin laun sem við borgum sem fólk fær í vasann svo eru ákveðnir póstar sem fara eitthvert annað eins og tryggingagjaldið viðbótarlífeyrissparnaður og alls kyns auka gjöld sem eru

sprengja allt

að fara að kenna einum

neinum um þetta á einhverjum ákveðnum forsendum samkvæmt tölum frá Reykjavíkurborg hafa fimmtíu og níu verslanir og veitingastaðir verið opnaðir í miðborginni frá ársbyrjun tvö þúsund og átján borgarfulltrúar fullyrða að fleiri hafi verið opnaðir en lokaðir vöxturinn hefur verið rosalega hraður það er búið að bæta rosalega mikið í veitingastaði

svo erfitt að stýra þessu ef að borgin hefur gert einhver mistök hérna

það eina að það var þrengir aðgengi og

hafði verið starfandi í tæp tuttugu ár og Jóhann segist hafa fundið fyrir miklum samhug eftir að fregnir af lokuninni bárust að halda inn í augunum þetta er sorglegt margir fóru að óttast um jólamatinn enda hafa margir lagt leið sína á Skólavörðustíginn á Þorláksmessu til að kaupa

í ostabúðinni Jóhann segist þó ekki

þurfa ekki að hafa áhyggjur af jólamatnum nei danskir og grænlenskir stjórnmálamenn hafa í dag verið krafðir um viðbrögð við fregnum af því að Donald Trump forseti Bandaríkjanna hafi áhuga á að kaupa Grænland það var Wall Street Journal sem

frá meintum áhuga Trumps á landakaupunum

eru sagðir innan úr bandaríska stjórnkerfinu en ekkert hefur verið haft eftir forsetanum sjálfum um málið þá hefur engin yfirlýsing komið frá hvíta húsinu varðandi fréttaflutninginn engu að síður voru þónokkrir inntir eftir viðbrögðum við frásögnunum í dag sjúkraskrár rúmlega tvö hundruð og fimmtíu manns

frá Vík meðferðarstöð s á á á níu ára tímabili ásamt

a funda frá meðferðarheimilinu Sogni voru afhent embætti landlæknis í dag fulltrúi Persónuverndar var

viðstaddur gögnin hafði fyrrverandi starfsmaður með sér heim eftir starfslok forsvarsmönnum s á á og starfsmanninum ber ekki saman um af hverju þau fóru á flakk landlæknir er nú með málið til skoðunar og segir að brugðist hafi verið við um leið og tilkynning barst persónuvernd athugar hvernig s á á beri að haga tilkynningu til þeirra sem gögnin varða

hefur ekkert hugsað um vistvæna steypu segir stjórnandi b m með því að minnka sement í steypu mætti stórminnka kolefnisspor bygginga á Íslandi steypa og önnur

efni eru ábyrg fyrir fimm til átta prósent heimslosunar og losa mun meira en flugið

bara aldrei pælt í þessu og gera sér jafnvel ekki grein fyrir því að steypa sé ekki umhverfisvæn hún er vandamálið er

framleitt svo rosalega mikið af henni steypa er vinsælasta byggingarefni heims það er límið í steypunni sementið sem er ábyrgt fyrir

það væri lítið mál að minnka losun vegna steypu um tugi

prósenta með því að minnka

félagasamtökin grænni byggð vilja breytingar á byggingareglugerð þannig að kröfur þar snúi að eiginleikum steypunnar ekki magni varðandi

magn ekki bara setja fasta

fastur styrkur allar reglugerðir eiga að gera fólki auðvelt um vik sem vill verða grænna samtökin funduðu í vikunni með framleiðendum og Þórhildur segir alla sammála um að gera þurfi breytingar einungis þarf að breyta stöðlum fyrir svokallaða útisteypu hún þarf að vera sterk og

í henni um fimmtán til tuttugu prósent án þess að fórna styrk nú eru hús oftast einangruð að utan og ekkert því til fyrirstöðu að minnka losun frá þeim umtalsvert strax í dag kannski eru menn varkárir þeir kannski óttast það að byggingarnar standi óvarðar í langan tíma verði annað hrun en þarna er er dauðafæri menn ef þeir bara átta sig á þessu eru tilbúnir að gera ýmislegt því þarna geta þeir virkilega gert mikið hinsegin dagar eru nú í fullum gangi en í kvöld verður farin hinsegin sigling frá gömlu höfninni í Reykjavík og þar er Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður já það hefur verið stíf dagskrá

og hér er fólk að fá sér fordrykk við ætlum að sigla hérna um sundin blá og hlusta á góða tónlist og

um hundrað og sjötíu manns og alveg uppselt enda vinsælasti viðburðurinn það verður norðlæg átt kaldi eða

en hvassara í vindstrengjum suðaustanlands og á stöku stað á Vesturlandi bjart að mestu sunnan

heiða en þungbúið og væta norðan

einkum á Austurlandi þegar kemur fram á morgundaginn hiti á bilinu sex til ellefu stig um landið norðanvert en allt að sextán stiga hiti

Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar strax að loknum íþróttum fótbolti verður fyrirferðamikill í íþróttafréttum kvöldsins Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um þær

hann hefur nú skorað

fjögur mörk í fyrstu þremur leikjum sínum fyrir félagið og er kominn í bikarúrslit óvíst er hver

verða af því þegar Elfar Freyr Helgason úr liði Breiðabliks reif rauða spjaldið af dómara leiks Víkings og Breiðabliks og kastaði því í jörðina og íslenska karlalandsliðið í körfubolta verður að vinna Portúgal á morgun til að komast í undankeppni

fíkniefnin sem tveir menn reyndu að smygla til landsins með Norrænu fyrir hálfum mánuði duga í mörg hundruð þúsund

þeir földu nær fjörutíu kíló af amfetamíni og fimm kíló af kókaíni í fólksbíl umræðan um þriðja orkupakkann líkist lögfræðilegri vísindaskáldsögu að mati héraðsdómara annar dómari segir það geta gert ríkið skaðabótaskylt að hafna sæstreng ekki

er reiknað með því að hægt verði að greiða allar forgangskröfur í þrotabú WOW

um fimm milljarða króna búið er að selja stóran hluta eigna búsins fyrir þrjú hundruð milljónir réttarhöld eru hafin í El Salvador yfir ungri konu sem sökuð er um þungunarrof hennar bíður áratuga fangelsisvist verði hún sakfelld því þungunarrof er ólöglegt í landinu konan varð þunguð eftir nauðgun nær sextíu verslanir og veitingastaðir hafa verið opnaðir í miðborg Reykjavíkur

síðasta eina og hálfa árið eigandi Ostabúðarinnar segir rekstrarumhverfið ómögulegt